दबरि जफुन् सर्नयप् थन्ग् सिनि बिफबम। थन्ग् किअ सुब्रुन् फुर्कु तकय् ति कलम्नु गोब्रब् खमनि मब्नु अरो। जेनि जेनपुर्नि गेजेर्रो, गेजेर्रो तबय् थन तुलुन्ग हुनु गब्रि। दबुरुन्ग् सर्नयप् कु तुलुन्ग हुयु। भियो हस् तय् नै पिअ तय् पुर्कु मुन्पुन् नयप् हुयु। अरो नजनय् को न्ग गुसु हुनयप् मदद् कलमु जयु गोबन्ग्। सोमल् नुज् जे गेनयु अरो जप्रुन्कुन् नि लमुद् दिन् गुन्।